الي يحسن الفن برأيي هو تطبيق فن الأطفال و تدخيل الفن اكثر بالمناهج الدراسية للأطفال لأن الأطفال هم المستقبل و هم الي راح يقودون الجيل الجديد.